जब कोई चलनावाला की आहट आवज कदम की, तो वेक्ती थोड़ो सो साउसेद भी ही जाएज की भाई कोई आही रोय होगी। कोई की आदत असी रहा है की बहुत पेर घिसी घिसी न चला, कोई दबे कदम असो आवज की मालूम भी नी पड़ा। की भाई कोई वेक्ती आही रोय होगी। सब को चलना की अलग अलग प्रक्रिया है, अगर कोई दबे पाव आवज तो पतो नी चलतो। पर किसी की आहट आई जाएज, वेक्ती को यो भी लगज की अपना घर में कोई आयोज। या रोड पर कोई चली रोयोज तो उकासे पतो चलज, असो तो वेक्ती उकासे उका अभास ही जाएज। कि काई ही चे, काई ही नी, तो सतर्क शावधान ही जाएज, असो आहट को एक यो भी फाइदो रहेज मतलब।